Филм тесхыну сыхуейтэӏым, ауэ тхылъ стхыну щытатэмэ, сызыхуэлажьэм теухауэ сстхынт. Сэ сызыхуэлажьэр программированиещи, абы теухуауэ хъарзынэу стхыну къысщохъу. Езым тӏэкӏуи хуезгъэаджау- хуезгъаджэу сыщытащ. Сыздеджа университетым къэзыуха нэужь илъэс ныкъуэчӏэ сыкӏуэри <hesitation> лекция лабораторнэ жоуэ <hesitation> е- еджакӏуэхэр езгъэджауэ щытащ.

Нтӏэ, ищӏащ. Цӏыхум убгъэдэту ущепсалъэм дей зыгуэрчӏэ и жагъуэ пщӏыуэ щытмэ е зыгуэр жепӏэу щытмэ игу иримыхьу, <hesitation> абыи зыгуэр къуищӏэнчӏэри хъунущ, ӏей дыдэу и жагъуэ пщӏыуэ щытмэ. Интернетым апхуэдэу зы щӏыпӏэ <hesitation> комментарий жоуэ уихьэу зыгуэр птхыуэ е зыгуэрым уедауэу зыгуэрк1э и жагъуэ пщӏыуэ щытмэ, зыри къуищӏэну <hesitation> къару иӏэнукъымэ.

Нтӏэ, сыкӏуащ Геленжик <hesitation> къалэм, псы ӏуфэм щытым. <hesitation> си- Сэ сигу ирихь артистым и концертым техуэу сыкӏуа, а концертми сыщӏэхуащ, хъарзынэуи зызгъэпсэхуащ, <hesitation> Геленжикыр бгы- мыпэжыжэу бгычӏэ куэду щытщ. <hesitation> Экскурсие <hesitation> ящӏ а бгыхьэмчӏэ укърашэчӏу, уагъэлъагъуу. <hesitation> Дахэщ, сигу ирихьащ, ауэ пэжу жысӏэнщи, ди Къэбэрдейм <hesitation> ибгхьэр нэхъ- нэхъ сигу ирохь, удз- жыг <hesitation> нэхъыбэу, нэхъ дахэу къыщочӏ, <hesitation> водопа- водопад жаӏэу, псые- псыехуэху <hesitation> уашэ, уагъэлъагъу, ау ар сэ сигу ирихьаӏым. Псы- псы цӏыкӏу тхьэмыщчӏэ зы мэзым къежэхыу <hesitation> мыра жызоӏэ псы- псыехуэху фызэджэр? Дэ ди дейчӏэ фынэкӏуатэмэ, псыехуэху тэмэм флъэгъунт, мис ар зиӏысыр къэфщӏэнт жысӏэу, сегупсысу къэскӏухьу сыдэта. <hesitation> Абы нэмыщӏ сигу ирихьаӏым <hesitation> дэ ди лъэпкъыр а щӏыпӏэхэм щыпсэууэ щытати, иджыпсту <hesitation> зэрызихъуэжар. Цӏыхухьэм жаӏэр, цӏыхухьэм зэ- зы ӏуэху зырахуэхьэр, <hesitation> щӏыпӏэхьэр ягъэлъагъуэу щытмэ, зытепсэлъыхьхьэр ӏейуэ си жагъуэ ищӏащ. <hesitation> Тӏэкуи сышхыдэу, <hesitation> си щхьэм тӏэкӏу сыхуэпсалъэу къэскӏухьу сыдэтащ иныкъуэхэм де.

Япэрей зэманхэм цӏыхухъухэм зауэм кӏуэуэ е щӏым елэжьу щытащ. Абдеж цӏыхуху- цӏыхубзхэм къахуэнэтэр унэм елэжьыну, унэ ззы- унэ ӏуэху зэрахуэну, сабийхэм <hesitation> чӏэлъыплъыну. <hesitation> Иджыпсту цӏыхуитӏым унагъуэм цӏыхухъур лажьэу щыту щытмэ, <hesitation> цӏыхубзыр зыри имыщӏэу, лэжьапӏэм мыкӏуэу унэм къанэу щытмэ, <hesitation> унэ ӏуэху зэрихуэну къытэ- къытохуэ, сэ сызэригугъэмкӏэ. Ауэ тӏури фылажьэу щытмэ, цӏыхуитӏри фалажьэмэ, <hesitation> уи цӏыхубзым удэӏэпыкъуну <hesitation> хъарзынэщ, къы- удэӏэпыкъунууи къыптохуэ <hesitation> жыпӏэу щытмэ.

Тхьэ, интернетыр куэд дыдэу къызогъэсэбэпым ичӏи сэбэп дыдэм. Тхьэм и шыкурщ интернетыр дызэриӏэ хъуар. <hesitation> Нэхъ куэдым дынэс хъуащ, <hesitation> куэд тщӏэ хъуащ, <hesitation> сыт иӏисчӏи, еджэнчӏи, егъэджэнчӏи, <hesitation> шхыныгъуэ гуэр ухуей, <hesitation> упщэфӏыну, пщӏэну, <hesitation> къэпщэхуну зыгуэр ухуей, зы щӏыпӏэ укӏуэну ухуей, <hesitation> къэрал гуэрхэм у- тепсэлъыхьу, я хъыбархэр пщӏэну ухуей, хъыбар пщӏэну ухуей, уи ӏыхьлыхэм уепсэлъэну ухуей. Ар псори, псори <hesitation> пщӏэн щхьэчӏэ сэбэпышхуэ иӏэщ интернетым, куэду, куэду. Куэду согуфӏэ интернетыр зэрыщыӏэм щхьэчӏэ. Тхьэм и шыкурщ, жызоӏэ.